פִוַחַד נַהָאר הַוַלְד לְקַא בַּאבּוּ גְּרִיב פִבֵּיתוּ מָקָאנְש קַאנ מִן קָבְל, הַבַּאבּ קַאנ מְסְבּוּغ בְּלוֹן מַעְמְרוּ שָאפּוּ, וְקִיתְלַמַע בְחַל שִי סִיחְר קְדִים בְלָא מַא יִקְבַּד וּבָאִין עַלֵיהוּ גַּאמְד, הַוַלְד חַס בַּלְפֻצוּל וְהַחּוּף, קַלְבּוּ בְּדָא קִיְדְרַב בַּלְגְּהְד וְהוּוּ בְדָא קִיתְסַאֵל פִיֵן גַּדִי יִדִי הַדֶּא הַבַּאבּ לִי יִבַּאן מַלְעַדַד.